Al iyal al hassa humbas farhamin wa helu lom aktar minal iyal al fil sinilal khamsin al-wara finshan al iyal al dugud dol da, al walad bi nam kan bal kula inda shuqul bilaflinnan be ma biʼazi kan hemu kula fi shuqul bihij leya, kan barda bilen kula fi shuqul bi khudu jam bas bi hammi le ya al wada, ha huda chat zaman annas.